Pues jue ëch dun namap nukë o t'sojmajk, t'sojnëx në ko'o naj dun nyëmyn nyëmech, në ko'o jedun oy kyut'sid kyubëkëp oy myasëp, në ko'o je oy kya mat'sayn mat'sanëp jën je'e y oy este kuwa'atëp ma jëdun je je dun nyënembë a'ax dun jyat'sidëyën y në ko'o naj dun yajtoyëkëb kap jedun në nëkodë nya kupenaxëp pë kaj yaj madam je'e y në ko'o naj dun kyuwi'isany, në ko'o naj dun takachat yebanyë pues ji'im je bi'i kyontrol jedun myëdë ji'im jedun myaj nëdyjëp ko'o najtyë dun muk yaj kumanakambë o në ko'o naj myajwei'inpedany je jue y mëd je'e ëch dun nyaj nëmab que kap mëk nyëkudijëp tyam jue yë tyam mymnë yë tele, jantëm yamaskë pakya yë wynbi'iyëkëwayn yë a'ax dun nyënëmbyë tinta ji'im wyndum pues madam jedun.